Nakuchún ján ndane ndane ndandana chida ndutuu atuu, jatuu jatuu pero ndaneto ndani ndakachi no yandutujan onré kevedii ña ndakachiñuna tuchí, yakutu nduvatu ye'é nama kundegaña ndiña kuan ndoni tukendu ndukujan onré kanguo, taa ndañeniya tuna'a chin kada kanga tudunu ndanetu nuu kundami nanetu ndanutu nda atukatu ndanutu pero, ndanetu inda ndutuu.